<hesitation> Lokom-bolo zao, mety eo amin'ny enina eo karazan'ny lokom-bolo misy: misy mainty, <noise> misy blonde i, blanc an, <noise> blanc vénitien arô, roux, châtain, auburn a.